Laha aho zany nomen'olo fahafaha hiova biby zao da liona ny anakany no safidiko satria io biby io da tena biby matanjaky. I koa lafa misy raha tiagne da miady hahazahoany azy sady io biby io mpanjaka.